Kan voro ɓee kani tuurim, mi ne ɓerii shong yimaŋmi, shong voro kakwe, ni yilli ye nuŋ ti luki ti luki ti luki, ni luu yima dut ni luu yimaŋ duu kini, yimaŋ duu kimi yi kume, ɓaɓo neɓeri ɓee turim, yin shika voro kanak kwen voro ka yille biyele, da voro kakwe ni dabale ye nung kan nee kanak kanak kanak shi yilli ɓeri ti nigo, shi yilli nuŋ ka yimaŋmi sheye titimi ka yila ne ɓeri lue.